Haala Poolaani kam, ko mi wi’ata dow finatawaji maɓɓe kañnjo woni Zakopan’s style. Style ɗo kam style maadi wonta ɗo, ɗi ɓe waɗi a ɗoften e hitaande sencuriiji ɗi ni e ɓaawi.